سموک ڈیٹیکٹر چُھ اکھ الیکٹرانک نارٕ سۭتۍ بچاونہٕ خٲطرٕ آلہ یُس پانَے دھونٕچ موجودگی محسوس چُھ کران، نارک اکھ اہم اشارٕ پٲٹھۍ، تہٕ عمارتس منٛز روزن والن خٲطرٕ چُھ وارننگ باسان۔